اه أحسن كتاب اه في الفترة الأخيرة، اه كان كتابي يتكلم عليه التنمية الذاتية أعطاني هل بأفكار جديدة كيف نطور من نفسي، واه ننصح اي حد يعني يبدأ يطور من نفسه الكتاب ها جميل جدا بحبه.